Дар ин бахши аудио мехоҳам дар бораи чӣ гуна баробарии байни таъми хуб ва хӯроки солимро нигоҳ доштан гап занам. Аввалан бояд хӯрокро бо роҳҳои солим пазем, яъне буғпазӣ, ҷӯшондан, пухтупаз бе равғани зиёд. Боз намак ва шакарро кам кунем. Инчунин фақат маҳсулоти тару тоза истифода барем.